Disɛka ti mam nɔŋɛ ka n vom puan gee ti ku maahegɔ bii duka ka tɔna de la kemɔlega kinkɔgebeele, tintɔɔrɛ, sageke'ene bii wasa la mui kinkɔgerɛ.